أكثر شئ طريف حدث لي شيء كان يوم حاولت أطبخ وجبة جديدة لكن كل شيء صارفوضى، المكونات طارت والطبخة إحترقت، وضحكنا عليها مع الأصدقاء كانت تجربة مرة مضحكة وذكريات حلوة وأنا صغيرة، كان كل شيء حلو، كل شيء ذكرياتة أحلى.